ואחד מן אלאכלאת אלמֻפַד'ּלה ענדִי היא אִלטאג'ין אלמגרבי בִּאלדג'אג' ו אלח'צ'ר, באש טטבחו כתחתאג' דג'אג', ח'צ'ר מֻתוּנע'ה, בַּטאטא, ג'זַר, קרע, בּצל, תום, בּהאראת, ח'רדל, זנג'ביל, קרפה, פלפל אסוד, זית זיתון, ו כמון, פי טנג'רה טאג'ין אוא קדר כבִּיר, נסח'נ שוויה דּ זית זיתון, נחמר אלדג'אג' חתה יאכד' אללונ אִלדהבי, נזיד עליה אלבּצל ו אִלתום אלמפרום ו נכלִיהם יטיבו חתה יִדְ'בּלו, נדיף אלח'צ'ר ו נרֻש אִלבּהאראת כלהא פוק, נחרכּ אלמֻכּוּנאת מזיאן, נזיד שוויה דּ אלמאא' באש יעְ'טי אלח'צ'ר ו אלדג'אג', ו עְ'טי אִלטאג'ין ו חִלִיה יִטבּ עלא נַאר האדיה חוואלי סאעה, מןִין יִטבּ קדּם אִלטאג'ין מע ח'בְּז מגרבי, ו בִּצהא ו לראחה.